Tɔ, nza rina wa ki nini minyɛ kin a zwa lukpɛ mɛ nɛ, inɔ kɛ, nki nyɛ dzi ka dziitrɔ zwazwa, ka swi ribli kɔ̄, tunuu kise a kucɔ kɔ̄ harrɔ bɔɔ natrɛ kɔ̄, ka di nyɛra kɛ na, ka gɔ ribli kɔ swi mudu kɔ̄, ko nini, n nini nyɛ nɛ, ko ɔ ni nza nyɛ nɛ ka ni zwa lukpɛ mɛ. Aza maadaa ma, mudaa, nkɔ̄ nini nyɛ dzi, ka nyɛra, ka nyɛvɛlɛ, kaan a drɔ sɛsɛrɛ, ka ji trɔ sɛsɛrɛ. ka za lɔɔ ishishe lo ka ko na, ka ni zwa lukpɛ me mudaa. Mudaa, mɛ di nyɛ kɔ̄ n pise ki ni nyɛ, a ni nyɛ ka ma kucɔ kɔ̄ kwee, a ka maa kucɔ kɔ̄ ka inɔ ka minyɛ shi na. A ni nyɛ ka ma kucɔ kɔ̄ kwee nɛ, ma kucɔ kaa zaa agalo na nɛ. Tɔ, n ni nza nyɛ nɛ bɔ, ka ni zwa lukpɛ mɛ. Mudaa, aza maadaa ma, nki ni nyɛ kɔ̄ a di saawa si, ko wini visii a saawa si bɔ, a naa itsi si lka na zhawɔ̄ di si, ka a di ɔka si shi, ko ni nza nyɛ nɛ, ka ni zwa lukpɛ mɛ. Aza maadaa ma, nki ni nyɛ a di nyɛ kii a ma kucɔ kɔ̄ jɛ kusurkpɛ, nura kɔ̄ a ma kikelo kɔ̄ shii ma dɔɔ kusurkpɛ, ka tsene mundu kɔ bɔ, ava ka dzi nkpi minyɛ kɔ ka kɔ a kɔɔ gɛɛnɛ, nza minyɛ nɛ, nnoo mudaa bɔɔ kɔ̄ a kwanaan gɔ nɔ